La hunción del sacrificiu es una parti natural del amol, ya qu'emprica el renuncial a cosas pol bien del otru, siempri i quandu'l sacrificiu no s'envierta en una horma de barajeu o control. La verdá es que'l sacrifíciu puei sel una muestra d'amol i compromissu, peru devi sel mutu i respetuosu. El sacrifíciu devi sel una escoja, no obrigau. El sacrifíciu puei endonal l'aveniencia i crial un sentil d'ajuntamientu i compromissu. L'amol devi sel una huenti de felicidá i creceeru.